דרב קדאם אלמראת, سجיל סוטכ ו עאוד סמע, ח'צר אלנקאט אלראשיה, מתקראש אלנוס כמל, ח'וד נפס עמיק קבל מא תבדה, ו בדה בשי נקתה ח'פיפה, תואצל באלאין מע אלנאס, ו חלّي ידכ תתחרק, תחיל אלג'ומہور סחאבכ, מתחאפש תגלט, ראה טבעי, קול מרה קתהדר פיה, קתקווה אכתר, ו אלכופ גאדי ינקס מע אלתג'רבה, קן ותק פראסק, ראה ענדכ מה תגול.